اكيد كنت حختار انه يكون اقدر اعالج اي مرض، لانه كنت حعالج نفسي اذا مرضت واعالج كل العالم، اذا اي احد مرض <hesitation> يكون عندي القدرة انه اقدر اساعدهم واعالجهم عشان ما يتعبون وما يتعذبون بسبب الامراض، لانه دا الشي يكون مرة صعب من جد.